Hia rô! kô fahitako ananjy zegny, mahfanttra lay tompony tsara be akôh fô, izy ndraiky edy kara tsy azoko antok hoe- mahay maneh firaiketam-po amin'ny tompony zaingy edy e. Kara tsy- tsy kara ataony kivà ndraiky posy, tsy manan zay.